د سمندر د څپو غږ ما ته سکون، آرامي، او طبیعت سره ژوره اړیکه رايادوي. دا غږ لکه د طبیعت نغمه ده چې زړه ته ارامي ورکوي، فکرونه پاکوي، او یو ډول مراقبه یا تفکر ته بلنه ورکوي. کله چې د څپو غږ واورم، داسې احساس کوم لکه زه د ساحل پر غاړه ناست یم، شګه مې تر پښو لاندې ده، یخ نسیم مې پر مخ لګېږي، او د اوبو تکراري خو نرمه څپه زما ذهن له اضطرابه خالي کوي.